E nder hitaande mbeɗa waawi janngude hakke defte sappo. E nder nguurndam am, mbeɗa sikki mi janngii hakke defte capanɗe jeegom.